babe a bianɛ ba pinguin na a bianɛ ba boni ba boni ba bu'uro be a sin ba bu'uro sin a po sɛrobia cruru don tanu yi mi ma tete a ba yi mina a mi subari mi te ba'a bianɛ ba we cɛ cɛmi te wɛna bawe we mi uzu aba cɛ wɛ na don tobun we nɛ a ba subari mi yɛrɛ mitena sura yirawe a tanu le ba ma tete a tanu le ba